ما پرون ماښام شوله وخوړله. دا شوله مې له وریجو، شیدو او لږ بورې جوړه کړه. لومړی مې وریجې ومینځلې او تر نرمېدو پورې مې وریجې پخې کړې. بیا مې پرې شیدې او بوره واچوله او لږ مالګه مې هم ورسره ګډه کړه. دا ډېره ساده، خو ډېره خوندوره وه، خاصتاً کله چې ګرمه وه.